La kú köö re frí faa’rá ´nó ñí kuⱥⱥ e <hesitation> e e té nó’ra ji ejö e ‘nⱥ’ re ‘mⱥ ráá’ ka juý jý mó e a jia’ ku lláá jö ‘nⱥ’ re ‘mⱥrá re jmⱥⱥra köö dsí guí ejö xin réfri ´nó ñí kuⱥⱥ fⱥⱥ’ ra.